Payshanba kuni haqida o’ylasam, hayolimga osh, bizning milliy taomimiz keladi, chunki har hafta payshanba biz bu milliy taomni o’zgacha kayfiyatda pishirib iste’mol qilamiz. <hesitation> Unga har qachongidanam ko’proq <hesitation> go’sht mahsulotlarini va boshqa ozimizga yoqadigan mahsulotlarni solib o'zgacha ruhda pishiramiz.